عدد ساعات عملي بالاسبوع; أنا في المتوسط بشتغل باليوم في حدود تمان ساعات عشر ساعات بالاسبوع ممكن تصل يعني من خمسين ساعة الى سبعين ساعة، هيدي المتوسط م-مو شي اكيد ، اما بالنسبة للعطلة والاچازات اللي باخذها علي مدار السنة ممكن تصل الى عشرين يوم خمسة وعشرين يوم في هيدي الحدود.